אלא קנט אסתאד ו טלבי פקדו אלתרכיז כנחאול נבדל טריקה דיאל אלשרח באש נרגע אינתבאם, כנזיד אלקוסס ו אלמתשלה לקריבה לחיאתهم אליומיה, כנחליי דרס מומתעה בחאל לעבה קטירה ו אלתחדיאת, באש יכונו משתארכין בזאף, גנסטעמל אלסאוט דיאלי בדריקה חיויה כנחאול נקרא עליהם אסאילה באש נהפם ואש קיתבעו מעיא ולא לא, חתי נבדל אלג'ו קלילא באש אנא נדי לסתיראחה כסירה ו נכרג נתמשאו פי הוואא אלטלק ו להדף קנבקו מרכזין ו פודוליין.